<hesitation> Karazana partie hita amina kiraro zao ai, misy zao ai le partie le <hesitation> ambany indrindra, iny zao le tonga de direct mipetaka amy tany, de misy koa o leha avy <hesitation> ambony leha mipetaka amina faladia, de misy koa o le taditadiny ndregny mitazogno tongotro na koa hoe famehezana anilay kiraro, de misy koa le talon a mbô mahatonga anle <hesitation> kiraro mbô lasa amboambo.